دائما ما نكون في قمة السعادة عندما نقوم بإسعاد أحد الناس أو أحد أشخاص الذين نحبهم، هذه هيا افضل وقت نقوم به أكثر سعادة عن غيرنا، عندما نكر بأن كنا سبب في سعادة أحد الأشخاص.